ادا قدرت نسافر للفضاء بالطبع نسافر للفضاء لمادا نسافر للفضاء الخارجي لانو الفضاء هو مكان غير مستكشف بعد و حنا كبشر نحب نكتش- نستكشف كل ماهو جديد لهدا يعني الدهاب الى الفضاء حقيقة يعد حلم بالنسبة الي وهو الشيء اود القيام به مند الطفولة كما يفعل بعض <hesitation> الرواد الفضاء الدي نراهم في التيليفيزيون وحتى الدين قرأنا عليهم في الماضي في كتب التاريخ رائد فضاء- يعني زيارة الفضاء هو شيء جد جميل يو- يجب ان اقوم به في حياتي هاده لانه يغد حلم كبير بالنسبة الي يمكن ان يتحقق